நைஜீரிய உணவுகள் அதன் காரமான சுவைகளாலும். இறைச்சி மற்றும் காய்கறி கலவைகளாலும் பிரபலமானவை. ஜொல்லோப் ரைஸ் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு உணவாகும். இதில் சிறுதானியங்கள் மசாலா மற்றும் சிறு இறைச்சி. சேர்க்கப்பட்டு சிறப்பாக பிரசுரப்படுகின்றது. பிராபோட்டி என்பது மிக சுவையான ஒரு இறைச்சி மற்றும். காய்கறி கலவையாகும் நைஜீரிய உணவுகள். அவற்றின் நிலையான சுவை மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த. தன்மையால் உலகளாவிய ரீதியில் பரவலாக உள்ளது.